<noise> וויזוי כ'וואלט קעיר גענומען פון א קליינע שניט אדער א- א- א צוקראצטע <hesitation> ז- וו- ז- וואו ס'בלוט. וואל- כ'וואלט קודם אפגעוואשן די פלאץ מיט אדער וואסער אדער גענוצט אלקאהאל, און איך וואלט ארויפגעל- שמירט עפעס אז ס'זאל זיך קענען אויסהיילן, און ארויפגעלייגט א באנדאדזש.